أول ذكرى كانت <hesitation> لما كنت نلعب في التراب يعني في الحوشنة، كنت <hesitation> ندير في قصور صغيرة هيك، كنت نحس روحي مهندسة صغيرة بتاع قصور وفلل، وضحك ونضحكوا والضحك ما يوجف نهائيا.